أنا بتمني لو بتكلم اللغة الأسبانية لأنها لغة وايد منتشره حولين العالم تساعدك بالتواصل و التعرف علي الثقافات المختلفة والسفر ، و هيا لغة موجوده وايد ف السوق العالمي أيضا تساعدك ف التواصل مع دول في اوروبا ، أمريكا اللاتينية حتي أمريكا نفسها فيها <hesitation> أكتر من ولايه تتكلم تتحدث باللغة الإسبانية.